Wonthunenin beree irrr bultoathii kitanda kitandanen won dhibian hitochenu irrum chiseni ishinen wolirr jirjrithi akast jiraa thaa rahisi jira thaa idhua jira dhub maan yenen ishinen cheo worii khakhabdhi thaa dirsaf nithia jirah taaa inamaa tokkit bulthi jira thaa inamaa lamaa dirsaf nithia irr bultithi Jira thaa hairyaf hairyaf wolin bulthi jira yaani kitanda tunen won akhanathi ishin ghughurdha ishia Jira charekho ishiat jira